मूल करी सॉस बनावण खातर, पहिला एक पतीला में तेल गरम करनू। उसमें कटा प्याज डाल नू, जब तक सुनहरी न हो जावै, भून लनू। फेर अदरक-लहसुन को पेस्ट मिलाव अने थोड़ी देर पकाव नू। अब टमाटर के प्यूरी डाल, साथ में नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला अने धनिया पाउडर मिलाव। ई मसालां ने अच्छे सै भून लनू, पानी डालके धीमी आँच पर पंद्रह बीस मिनट तक पकाव नू। अंत में, करी सॉस गाढ़ी अने खुशबूदार होजावै।